Ny fanatanjahantena fantatro an, baolina kitra, baskety, handibaolina, volebaolina, tsipy kanety be, <hesitation> hazakazaka, <hesitation> soalapersa, ny lomano an, ny <hesitation> karate, zudo, ny volehy.